Vindowo gimi hebi bindirgol je wartirta ko o vinda pat gonga, himbe seyi kanko fu o seyi. Warti kowa do tefa mo ngam heba vindira be bindirgol mako mai heba ko o vindi pat warta gonga o heba.